היא אפדל ת’ורקה דיאלי באש ניסאלי אלנהאר דיאלי היא כ ינדכ’ל לדאר נחת’ז אלדוש דיאלי, נבדל ח’ואיג’י, ריח נתע’שה מע אלאעילה, ונתפרג’ו פ שי פילם יכון זואין, פאש נסאליו נודו נעסו שווייה בק’רי, באש תאני ואחד אלנהאר אוחר יכון אחשן, הד ש’י אלי כאין.